لو كان بإمكاني السفر إلى الفضاء أكيد راح أوافق، الفضول والشغف لاكتشاف المجهول عندي كبير، السفر إلى الفضاء هيخليني أشوف الأرض من زاوية مختلف وشعور التواجد في الفضاء الخارجي نفسه هيكون تجربة مذهلة، كمان إحساس العزلة في الفضاء يمكن يعطيني فرصة للتفكير والتأمل بعمق في الحياة ببساطة هي تجربة نادرة جدًا ومغامرة مميزة ما تتكرر.